लेण्टिल्स मटल्यार मूंग येची मुगाची डालय करतात आणि मुगाचो रस, गोडसां आणि खूप काए काए। मूंग येह खूप पोष्टीक असतातानी ते माणसयानी खाऊपाक जातें आहेत। मुग खातां तेवा तेंची चव खूप रुचकर असतात। रस करपाक जयो झाल्यार गरम मसालो, कातलां चुन, मिरसंगो आसा काए काए जिन्नस जाये पडतात। मुगाची दाळ करपाक दाळ जायी पडता आणि या खूप लाईट जेवंण असता ता बरोबर असता।